Naftirki e barooɗe kam waɗi, to nde naftiraama ɗum heɓii leɗɗe, ɗum su’ake, gam leɗɗe ñawta ñawuuji, to ñawuji ñawtaama bo, durngol wooɗay, to durngol wooɗi, dabbaaji ɗuuɗay, to dabbaaji ɗuuɗi bo, risku wari.